Tɔɔ ba bisí sɩ avɩyɔŋ, avɩyɔŋñ lɔɔrɩ adoŋá ñka, lɔɔrɩ kaáa valáa fɛfɛtɔmɛ, ŋsɩbɔɔ lɔɔrɩɩ valáa atɛ lɔ dɩ dzɩñna mɔɔ, mɩnɛ kéé káró yɛ lɔɔrɩ adoŋá ñkaá yá. Mɩníɩ na ká ɖoro adoŋá, kaá valá atɛ sóóni mɩnísíɩ na ká ɖoro go. Tɔɔ avɩyɔŋ, dɩ dzɩñna kɛ, dɩ dzɩñ sɩ lɔɔrɩ kadzée valáa atɛ mɔɔ, kaá dí sáñsɩ, avɩyɔŋ ró káná ró wɛná ka sáñsɩ ró, lɔ ka sáñsɩ wɛ biina ka kɩ lɔɔrɩ kayémɔ atɛ kadzémɔ ñka. Ŋnáa? Avɩyɔŋ, adoŋá ñka káná ká, bíɩ álámɩnáá gɛ ɔ la tɔtɔ na tɔtɔ, tɔtɔ bɛñtɔ na tɔtɔ bɛñtɔ mɛ, gbatamɔɔ tɩtɩŋɛ tɩtɩŋɛ bʋʋ baá dzʋ avɩyɔŋ, yáa sɩ dza kadzémɔ, ŋtáa yála ka mɔsɩ lɔɔrɩ dza kadzémɔ, ka dzʋ lɔɔrɩ ka tala amérika dza ka tala amérika boéé. Ŋtáa yála bɔɔ, séé ŋñfú, léé ŋñ fúna? Léé ŋñ fúna? Ŋñ yála ka gaŋtɩ tiŋkú na lɔɔrɩɩ? Ŋnáa? Tɩŋkú sɔ ka bɔlí na duuniyaá yá, lɔ bɔɔɔ yálá ka gaŋtɩ tiŋkú feé kéé dzɛ avɩyɔŋ. Bíɩ álámɩnáá gɛ ɔ la yofósɛ fɔlɔɔ, avɩyɔŋñ baá dzʋ, bíɩ yofóó fɛ ɔ kɔnɩ áláñgbɩtʋna fɔlɔɔ, avɩyɔŋñ ɔɔ dzʋ kala. Ŋnáa? Tɔɔ bʋká avɩyɔŋñ gnáñkɩ tɔnɔɔ wá tɩɩtɩŋɛ tɩɩtɩŋɛ ŋñná lɔɔrɩ kaá fóé kaá fóé sé, lɔɔrɩ ka fóébaná bʋrʋ-bʋrʋ bʋʋnʋ, bʋ gnáñkɩtɔ bʋrʋ-bʋrʋ bʋʋnʋ yáa avɩyɔŋ ñbɔ bʋrʋkpákpá ŋnáa? Bʋ yelé avɩyɔŋ látɔ léŋáa bɔɔyɛnɩ, bʋʋ gnáñkɩ ka kɩ na lɔɔrɩ. Bíɩ ŋ ɖoró dza kadzémɔ ŋwɛ ŋñlá yofósɛ fɔlɔɔ ŋsɩ ameriki abéé azíi, bíɩ ŋ dzʋ avɩyɔŋ bʋ gbalí bʋ gbalí sé, bʋkaa tala sɛ bɔɔyɛnɩ, ŋ dzʋ bʋlɔ. Tɔɔ bíɩ lɔɔrɩí ŋ mɔsí dza kadzémɔ, tɔɔ bíɩ bʋ bʋ yɛ sɩ bʋʋ yála ka yɛ sɩ álámɩnáá gaŋtɩ tiŋkú na lɔɔrɩí yá, na lɔɔrɩ vaálaná, bíɩ ŋ mɔsí dza kadzémɔ, bɔyáá ŋtáa talá sɔrɔɔ mɩnísíɩ na ñ kaa dzʋ léŋáa ká boéé, ameriki boéé, ŋnáa? Avɩyɔŋ wɛ biina go, kawɛ biina dzʋtɔ amá kaá gnáŋkɩ. Lɔ avɩyɔŋñ wáana mɔɔ, kaá kpéri álámɩná adoŋáá yá, kaá vʋsɩ álámɩná, kaá vʋsɩ álámɩná girimá. Bíɩ ŋ dzʋ avɩyɔŋ ŋmíɩ, ŋ girimá na ka-tɩ na ŋɔɔ dzʋwá lɔɔrɩ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kawɛɛ dzɛ. Avɩyɔŋ kayɛ ŋsɩ ka vʋ kakɩ lɔɔrɩí, kayɛ ŋsɩ ka dzɛŋ kakɩ lɔɔrɩ. Avɩyɔŋ wɛná siráa karɩ adoŋá kaá sɔ kaá bɔlɩí yá gílóñ-gílóñ-gílóñ, avɩyɔŋ dzɔɔnɩŋɛ na bʋtɩ na lɔɔrɩ dzɔɔnɩŋɛ, avɩyɔŋ bíɩ ŋná kɛ, kayɛ ŋsɩ ka mʋ vináñtɔ mɩnɛ, vináñtɔɔ valá límɔ mɛ amá avɩyɔŋñ valá fɛfɛtɔ mɛɛ yá.